मोटलों बाइडां चोईनने बढले पहले तो प्रेक्टिस रहना ज़रूरी छे। प्रेक्टिस नहीं रहो से तो बाइडा पर कौसों चोड़से मानूस तयारी। बढले प्रेक्टिस रहना ज़रूरी छे प्रेक्टिस के। <hesitation> दोरें अलतें दूईडा रसी रहना ज़रूरी छे मौन में एक सहस रहना। ज़रूरी छे कि मैं आईं बाइडा चोड़ जाए अतरा मोटा बाइडा। चोड़ना <hesitation> बहुत मुश्किल काम छे पार करना। बाइडा चोड़ना जियोंते एक परवातरोही कोई चूट कर सके। आमान में बहुत मुश्किल काम छे।